Pues tehuan nochi cuali ticateh. Tepahpahpuquih ica topeluah, ica tonamic nochi, mientras cuali ticateh, nochi tivevevitzcah, uo titlahtlacuah, tivevevitzcah uo totiehtiecah, <hesitation> titlasenarohticateh, <noise> tivevevitzcah cayese timehyeva. contentos noche. Ino yatlahcah, quenih totocochqueh, totosiavihqueh inon tlen ticochtehtehmiqueh nochi inon, totlahtlania cayese, nopeluan, nonamic nictlahtlena. ¿Tlenoh ticoncochtemic? Amo yeh amo tlenon oniconcochtemic." Nah cuali nonamic. ¡Napáh tlenoh noticonchtemic? notlahtlania no simi ticateh contentos. Simi ticateh felices, semi ica nopeluan, niquintzahtzilia ¿quenih nancateh? Cuali nanah, quenah cuali ticateh ¿Tah quenih otomotlanexilih? Noyeuqui cualih ah caualih tla ocseguiroua totohtah. <hesitation> Simi ticateh felices, simi ticateh contientos.